Nhoti nhodei i nsirennene njoóma lo, njoóma ne nai mbufo a fo sitete ka nlase inhoto inhi ni ora ma red a rotone na ieg fo tciganan dan nai mbufo a fo kutati fon a fog kutato wo ma na ferin ng na ora ma a nhitinene nlebma ntunoo, a fo a kai di deun nhebe di wodo ma nee kgbunghon nai mbufo ia ia fo kai di fo mbinge, i wa nlanne ka kmenternane ne mo la ieig ora ndee i tcinh oo irar kan kmenternane, ma fo ora mei inhiti ne i fo kmenternane wuo wite ma ne wa nemin fo fee kuto ia ia ka ke nlase fo inhoto inhi iangma la nhinene. Nson dan fon dan nhoti ng nhodan mag ma a feé a kgbanma, nson dan mbela afe ne luguma dee fo tciganan e ala fo linto ma kan dan ne mo sam fo kin fo kgban nan ne a fo dicgin fai. Ne mo talan fo nhiti dan ala nhi ma mboto kane fe kgberam agdambo ka ningi kgbanma ne inhoto i nhau nsam nenghan wola kumbeen a fo katce gringho. Nson dan ne neran nein kan fe fe tcerema adambo wa lanne mbre inhoto inhau sam ndongon lwo ne a ieg a fo gringho. Ne mo ferin bod dan mo talan fo ala nhi nsobun, mboti le a kan fe sanghara a kgbanma a wuo lanne ka nletin inhoto inhauma. Anne nsunghon, <noise> ne sonma sanghara ne mo nsunghon a fo grinmo fo ne mo dickama mo wifo mo defo eig sam, ne mo difo eig sam ala sam. Nerna ner ner sa kulam ka wandan na a kgbanma, mo la ticge nangima, nangima ner le kad nangi a kgbanma nangi ne mo kad nangi mo nhente ka kgbu fo bodna bnur a inhiti di minha, ma ne nhgock mb nfor nangima i fo kusoó nbura dré a fo siti, a fo feé a kgban ma ne nhgockma a fo fun sitate, mo la tige ie tss mo la tige e nsenan mo nhom ko kuso mo nangima neran i fo khusu, ne mo kuso namena de nghockan nsoran fo khusu ansambo fo dan neran wite le fu khusu: ide fo khusu ntiae, ide khusu n'mal, ide khusu monh, ide khusy <noise> ntiae ne mo kuso mo nangima a yondene ka nsambo ner gora ide fe grem ne mo kuso mo nangima iff l la lintoó n'nock fo nbele fo moo konto nden ma nangima a kgban na fo fe. Idéé wuu naangima, nkuuk dii nsééne déck ifuu féé ak bangh, iwoo nfuune. Mu la tické nka nniigi naangiyone. Iwoo fuune hanii niinde dii nnééne. Ak bhangh maak. Muu la laasi kuumbéne mmiigne bhuuwo, ka laasi mmigne bhuuwoo dii iroometuma bhuuwoo mbiiri iroome. Mu la diické thionghma. Thionghma afuu bhaaté mu la tiiké nsééne, niirane kuusu, kaaka thiignéétine niirane ntééya, tiignati niirane nii ignootu ngii an gnoodema. Nkuuckma, iwoo féérine gnootu ignii, ikan dan ifuu siitati nkaajii gooré dan kaaka laasi niirane sootuma, dii mmangema kaaka lhaasi hii ghuna mbhiiké idii thionghma siiré. Nii mu kuusu, mu kaye thiirine, akan dan fuu thiirine moo. nii muu wiirani, akan dan fuu féé an taagne diikama. Nii mu wiirani, akan dan tuunume kaasa thiignati mu-mu ntiiyéma